Taìŋ nɛ sàaŋ gbee lii naŋ hnè àŋ nyaaŋ Ìbolà, nìì sie maŋ tàwà maì mɔ̀ɛ̀ maiŋ gbìàŋ saaŋ fenìŋ mɔ̀ɛ̀. Yèè anyùùŋ àŋ kuwa dèè bà àŋ nyaaŋ kulòraà yèè e sòi, mùŋ guà sìwè, maiŋ yai nɔŋ tingatìngà maiŋ tingatìngà maiŋ tingatìngà maiŋ tingatìnà, sèèùm tingà miŋ, kɛ̀ màaŋ gbìɛ̀ŋ e wùìyèɛ, kɛ̀ màŋ gùà sìwè, mùŋ guo sìwè. Mùŋ guo sìwè muŋ fè yɛi nɔŋ hààngè sìwèo, mùŋ folo weè taìŋ siwè mɔ̀ɛ̀ wòà pàngàà maaŋ yèwà, because e sàaŋ gbee lii è yaà wa jìwè sùà nyùùŋ, è jiwe nyùùŋ. Sɔɔ̀ maŋ gùà sìwè teenga, maŋ gùà sìwè teenga.